ka'dolak kulo yi' wu'yo yi' tununda ŋutuu ti gboke kulo liŋ pirit nageleŋ a ŋutuu kulo soji könisi' ki a ŋutu' loŋ könisi' kayit a suwe ki jore lo nye lo 'doladi' ilo gboke

ŋutu' tengu reto ti 'böriköt kulo ti ŋutu' kukuwö nake a ŋutu' welani wela ko welet

soronyon kune lalai kode ririya ko bge wasaka yala water tank lo ti' loke ni loŋ ko do ke tokitaju soronyon kune a do lalaladu kenisi kode a do popokadu kata na soron to

deyiye kune ko a moga ŋojik ŋojik yayawun mugun kume lo jojon bge juwe kuwen kulo 'dok won ŋolitan

a kenda niyo' na anyen ŋarakinda mede niyo' na kogboŋ nan weleweja' konakinda 'börik na ŋo' nan wejaleweja' sondu na ŋwajik kuwe' sukulu yala nan wejaleweja ŋarakinda na jur liyaŋ lo yi nene' diŋit ko nan a jonda jibitaliya nyogga ko nan a 'duggö sukuluwöt muda

ko ŋiro 'bakan na kinyo yi mugun togeleŋ lopeŋ gbigbiyen kogboŋ magor

yi' gumba vot kode' waraga na wuleni ka'dolak yala ŋutu'lo pujö vots jore lo kode' waragat jore lo nye gboŋ a ka'dolanit liyaŋ

yee nan a met de molu kenda na tetenda ŋerot na gboke liyaŋ ko ŋutulu lo kenda kulo a poonda yi pirit na geleŋ ko teili geleŋ yi todindö na kulo ŋojik lo'di'dik kulo todinesi' na'but ti kenda a koko töke tök ŋojik köti

ye nan a tu i lele jur logon a kampala

ka'dolak kulokaaŋi gboke yu ŋarakinda yi' yi tinda na yi' na saresi'

nan gboŋ ko pusök parik yi jujumbu na kulya ti keriyat ka'deka'de'

nan nyanyar kenda parik kobgoŋ ko bgiyari lo'but i lukata na bgoke liyo lo anyen nan bgoŋ tojuet kode a mire i kune ŋojik na'di'dik na woworiye kega parik ŋojik wate

ret lo so'bi lo kayaŋ i gboke ni juwe ko ŋutu' lo nyanyar kita na tolup

'bulit na mede niaŋ ko pu i na sukulu na suluwa ko jur na togeleŋ ŋwajik ti mede kulo a ko kenda tomurek monye liyo' a pujö kita gboso katiyunit i sukulu a ko ŋarakinda mede

a ŋarakinda i kpake na korja na ŋutulu i kitajin naŋ koo ködö konda se yala i 'do'ya na kitajin na kokona

e e pon nan kodo yeyeju adi ŋwajik nawate kune ti kendi kenda a 'bulit parik kase ko yu

kaŋ i mede yu ko ŋutu a tutungö kenda na a ŋutu puji kita a ŋarakindi jur kulo ŋarakinda i jibitali kulo ŋarakinda i sukulu na todinoni ŋojik a jondi to'duret mayina

ti tetema ayi diŋit i meda diya ret lo ke kiyadu ki kode a rorokunda kak

kenda na a ŋarakinda nan i tunda na ŋutulu i todinikindö na koko na metesi ti 'depa na midijin ka'de ka'de

ŋiro lio lo kodo pujo bitamen lo ke jujukin lo ko lepeŋ nyesu 'detilon ka'de ka'de loŋ ludweki kode lo 'di'iye mudiŋ a ko kilo winiko ti bitamen kulo 'dok ŋaŋarakinda

a tu'bakan na kita na tikinda ŋutuu jore kaaŋ gboke ni wora kolak ko gbeŋge wate kune kune' kune ke' wora saramit kune' wora'

ŋiro liyo' lo 'n tikinda lepeŋ winikö ti kuru i mukök na yapani musala

ma mogun niyo na a gboŋ na'bot nan ködö möju lee a nan yesi' lokore na sukuri

'nweja' ŋarakinda na yak kulo yi yeyeesi' naŋ koo kodö konda nyo

ŋutu' na ko bgoŋ ko pele i diŋit nagon lepeŋ kurun di lepeŋ gbe ko pele na a lepeŋ suluji' wörö i jibitali

kitaesi' ti kenda na gboŋ kaaŋ yi gboke kune a ŋarakinda ŋoji lo'di'dik ko lo wora yi gboŋ ko todinesi na'but na to'dureni ŋojik yi lukata na gboke ko pujö na wini yi kiko' lo'but ko kune' kulya a 'dukin yi lukata na ŋutulu

ŋojik nawate kunr tiyana se na töggi midijin kase kune ko laliyan kase ko kulo 'ban ŋo' gbe 'ban na ryaka na wate ko laliyan kase ko kulo ke' tuwan yala 'dok koo a ŋarakinda wa' yala wate kune tiyana 'dok se na to'durji nidijin kase ko kune 'du'dukö rorba ŋojik kase ko kulo ko luŋasiri ko sasirik kase koko mede yu

yi teŋgu malariya lokaaŋ yi mede niyi' torakinda tandaruwa

ee yi' bubulo tögö'yu na 'börik i kulya ti yeyiyesi na ponda i perok liŋ

kaaŋ yi gboke ni yi' wulundö ka'dolak kune ko waragalin yi wurjo waragalin a kenani' kena

ririkindö 'busan na kenda mede na ririkindö ŋwajik kilo yi gboŋ 'bakan na anyen mede na gboŋ na'but do pujö di togolonyon kune naŋ di jore parik a gbe'de 'ban aa do pujö naŋ di yani ŋwajik logoŋ 'du'durundö kulo do pujö naŋ di a koko koye nye' gnoŋ ko golesi'

jur lo lobot lo nan a ŋarakinda nan a tutungö kenda na a nan ti kitani i lu jur lobot a manyen ŋarakinda jur liyaŋ lo

kenda na to'durjö mede kode jur i kokölin ka'de ka'de togeleŋ yi 'dugö na piritön bge jibitaliajin na ŋarakinda jur tomurek i kukunda na kikölin lo ŋarakinda jur

tojoŋara na'di'dik do meda komonye ti kilo ŋojik kulo tojoŋara ti ko 'ba 'dur i diŋit nagon ko 'ba 'dur i joŋba tindi kilo ŋojik konye pujö ŋo nagon ko pupu kune bge ŋojik ti karo kulo ko de nye pujö ŋo naŋ ko mimindi kune yala nene ŋo na tolomeran kule komonye kulo 'bakan na kitajin kitajin nagon ko tikin ŋo nago ko mimindi kune

ee ŋutulu kaŋ yi gboke yu sisi'da 'bura ko kule'

yi bubulö teŋgu na ret lo 'bulötö yi riyara' ko lalaju na könisi diŋitan kune liŋ ko sobun ko ŋutu' po yi soron kode' ko do lalaju ŋutu lo 'bu'bulötö ko köti ee yesu na ŋo' logon pape ko muggö na kinyotot

kenda na ŋarakinda nan yi kukuju na ŋutuu nagon kaaŋ yi kiden

konisi kulo mindi lalai i diŋitan liŋ nagon ko do'bo'yu lele ŋo kode kodo mindi tu nyesu na lele ŋo anyen gaju yi i ayanyen kode manyen tengu ayanyan lo moga ŋutu ka'de ka'de kulo

ko ŋutu toyinga mugun na ŋutu mimiyen a ŋutu iti i jibitali i tema

ti nan yesi kinyojin lo tikida ŋutu riŋit wo köti' ti nan möjimöju piyoŋ jore perok liŋ ko ti nan yesiyesu ŋo' lo jonda bitamin

kinyö logon ŋutu tögiri 'börik lo a bganda se ko burusut

ee kuwe' yeyeesi' ni na ŋoji na wate kune ti titii yi kenda asan tiyan yi na kak ni na ko ŋojik ma wate kune 'ba kenda ŋo' kulo liŋ kulo ko laliyan yi könin 'boŋ laliyan ti tiyana kulo a si'da 'bura ko wate kune koko 'bakan na ŋariyet na'bijo asan iyi ŋo' tiyana mindi gurusu 'boŋ ŋojik nawate kune ko tiki' yi kenda ni koko bubulö töggu yi nene' könin yi nenr' kpake

a kokuwe yi kodo 'duko soronyön na luduk naŋ a nake na tokitayi ko piöŋ nye na ayi de bulo tetenda a nake

kine banjajin ŋaŋarakin wate kune i to'durjö na bisness anyen ko bubulö pujö na nene ŋo na'dit na ŋarakin midijik kase ka'de ka'de anyen tengu kulya ti momorotu nawate ko lalian i kulya ti gurusu i diŋitan liŋ

kinyo lo ŋarakinda ŋutu luwalet i yuŋá kulo a köyimöt na kuluk na giyö a na don a ko cabegi köti' 'dok ŋaŋarakinda

nan yeyeju 'de'ya na gurusu i ko'buŋat ko nan meda ŋo narok a konakin kule ŋutú i gboke ni gbege kokola na gurusu kadi ko kimaŋ na 'yujar kadi a 'yurakindi gurusu

ee ŋiro lo titiki' winikö ti kuru temba yi mukök na yapa geleŋ manyen teteŋgu lepeŋ yi kule' ayanikö